Fangare ge wange moi tora se tagi iya ino ua fangare mangai pake kabaya se calana podo bato, maha sema koro bolo tagi iya ino rasi fangare pake calana gau coma pake kameja ma gia gau coma sapato.